Mopp om tettü häste vett sisse võtvast matõrjalist. Ja ku saq kõgõpäält käüt põrmandu üle puhastusainõga, sis taa võtt kõik mustusõ vallalõ ja sis <hesitation> võtt kõik tuu musta vii mopi sisse.